แตกต่างกันตรงโตแทนขายประกันเขาจะเว้าถึงสิทธิประโยชน์ แล้วโตเว้ารายละเอียดได้ชัดเจนกว่า ผ่านธนาคาร

ข้อยจะแนะนำให้ซื้อประกันอุบัติเหตุ เพราะเฮาบ่รู้ว่าจะเกิดอิหยังขึ้นต่อไป

บ่ เพราะการซื้อประกันของข้อยบ่ได้ขึ้นอยู่กับการที่พ้อคนเว้าอีสาน

แม่นคัก เพราะว่าซ่อยให้ซ่อยเก็บออม พวกประกันเงินออมซ่อยซ่อยให้ซ่อยเก็บออมเงินได้หลายขึ้น

อุบัติเหตุ เพราะว่าสุขภาพเขายังดีอยู่ อุบัติเหตุเฮาบ่รู้ว่าจะเกิดมื้อใด

ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกัน ออมเงิน

มีผลต่อการซื้อประกัน เพราะอย่างน้อยน้อยกะได้รู้เบื้องต้นก่อน ว่าอันใดดีบ่ดี

มีความทันสมัยมาก เพราะว่าบริษัทประกันเขามีแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบได้ดี

ยังบ่ทันได้ศึกษาข้อมูลดอก เพราะข้อยซื้อประกันหลายโตแล้ว

ข้อยบ่เครียด เพราะว่าข้อยจะกู้เงินกับแหล่งที่ข้อยเซื่อถือได้เท่านั้น และเซื่อคิดว่าเซื่อเองเนี่ยสิมีเงินคืนเขา

มี โดยเฉพาะคนค้ำเนี่ย มีผลแน่นอน

ข้อยสิวางแผนกู้เงินในอนาคตแน่นอน เพราะบางอย่างมันกะจำเป็นต้องใช้ตอนนี้

กู้เงินจากสหกรณ์ดีกว่ากู้เงินจากนะคะ ธนาคารใหญ่ กะเพราะว่ามันมีปันผลทุกปีจ้า

ก่อนจะไปกู้เงิน กะต้องรู้ว่าจะไปกู้เพื่อกะจ่ายอิหยัง แล้วกะมีปัญญาส่งเขาบ่

การเก็บออมซ่อยลดความจำเป็นในการกู้เงินได้แน่นอน เพราะว่าการเก็บออมคือการเก็บเพื่อซื้อของในอนาคต

การให้ความรู้เรื่องกู้เงินให้เด็กเด็กแต่น้อยจำเป็นแน่นอน สำคัญแน่นอน เพราะว่าจะให้เด็กน้อยรู้จักวางแผนการใซ้เงินได้

ข้อยกะเลือกกะชีวิตแบบบ่มีหนี้สินตั่ว เพราะว่าจะได้บ่ต้องกังวลว่าจะมีเงินกะหนี้เขาบ่

ข้อยบ่มัก ข้อยว่ามันวุ่นวายปวดหัว บ่อยากให้คนทะเลาะกัน ความคิดไผความคิดมัน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

ข้อยมักทัก LINE หาหมู่ เพราะว่าสะดวกรวดเร็ว ส่วนใหญ่ใซ้ LINE

เปลี่ยนไปหลาย เฮ็ดให้คนบ่มีความอดทนรอ เพราะว่าเวลาทักหาโซเชียล มันติดต่อกันได้ไวกะเลยความอดทนในการรอ ใครบางคนกะจะกะขึ้น

ถ้าใซ้โซเชียลให้ถูกวิธีใซ้เป็นการใซ้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บางคนใซ้โซเชียลในการหารายได้อีกต่างหาก

รู้สึกว่าเขาคงอยากให้เฮารับรู้เรื่องความเป็นไปของเพิ่น เพราะฉะนั้นเฮาเฮาไปกดไลก์ กดคอมเมนต์ให้เพิ่นบ้าง เพิ่นอยากให้เฮารับทราบนำ

social media ต่างต่างเนี่ยมีความปลอดภัยต่ำอยู่ เพราะว่าบางทีข้อมูลหลายอย่างหลุดไปให้ call center โทรหาเฮาได้

ข้อยบ่ตอบ ข้อยย้าน ข้อยย้านเป็นมิจฉาชีพ ข้อยบ่ตอบเพิ่นเลย

ข้อยคิดว่าการใซ้ข้อความเสียงแทนการพิมพ์ ทำให้ใซ้ว่าอารมณ์เพิ่นเป็นแบบใด บางทีการอ่านแค่ข้อความบ่รู้ความรู้สึก ถ้าเป็นข้อความเสียงจะรู้ความรู้สึกนำ

การซื้อของผ่านโซเชียลกะมีความกะถือปานกลาง เพราะว่าข้อยกะซื้อเป็นประจำ

ข้อยมักเบิ่งข่าวท้องถิ่นหลายกว่าข่าวต่างประเทศ เพราะว่าข่าวท้องถิ่นมันคือสิ่งที่อยู่รอบโตโต ส่วนข่าวต่างประเทศเนี่ย อาจจะบ่ได้มีโอกาสได้ไป

รู้สถานการณ์บ้านเมือง รู้ความเป็นมาเป็นไป รู้ว่าช่วงเนี่ยควรจะทำโตแบบใด

ข่าวจาก Facebook ข้อยกะกะบ้าง บ่กะบ้าง ต้องเบิ่งแหล่งที่มานำ

คนอีสานส่วนใหญ่กะมักเบิ่งข่าวสารบ้านเมือง ข่าวการเมือง เพราะว่าจะได้รู้ทิศทางการเมือง

การเบิ่งข่าวจากโทรทัศน์ยังจำเป็นอยู่สำหรับข้อย เพราะข้อยมักเบิ่งข่าวจากโทรทัศน์ มันมีโฆษณานำแล้วมันกะเปลี่ยนช่องได้

คันมีข่าวสำคัญเกิดขึ้นค่อยจะฮู้จาก Facebook ก่อน เพราะข้อยติดตาม Facebook ของช่องข่าวหลายช่อง

สำนักข่าวที่ข้อยคิดว่าน่าเซื่อถือที่สุดเซื่อมีไทยรัฐ ช่องแปด ช่องสาม เพราะนักข่าวเพิ่นตามติดไปหาแหล่งข้อมูลโดยตรง

ข้อยคึดว่าผู้เฒ่าเดี๋ยวนี้คึดข่าวสารจาก Facebook TikTok เพราะว่าข้อยสังเกตจากผู้เฒ่าบ้านข้อยมักเบิ่ง Facebook กับ TikTok จ้า

เด็กน้อยสมัยนี้ฮู้ข่าวสารจาก Instagram เห็นจากเด็กนักเรียนอยู่โรงเรียนชอบไถ Instagram

ถ้าข้อยเป็นนักข่าว ข้อยจะเฮ็ดข่าวเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม เพราะข้อยบ่ชอบข่าวที่มีความรุนแรง หรือทำให้เครียด